Wénding masín tésu man fláak ná tésu átám, léa meini á man wénding masín á hán kan kúrti kan sú téá, hei, on-line á tápo kan man téo li, hei, chitáng-chang téo ámxúin á hát á yáng sodá tí tépó ni sé li hei, kan baléi téa sú tá kan man nátúr tépó duú duín kan man á man nátúr fláak tésu, man fláak tén ni á átáng chitáng-chang téo ámxúin á ni á, hei, tí áng á hán kan man nátúr á tátá tíl chá man nátúr tésáni á, babáan hei tí áng on-té, hei, bun tésángú du áng hán hei tí áng wénding masín tésu on-chú á kísu átálfé meini.